Iraannaaɓe ina mawnina ñalngu nguu e Nowruz, ñalngu nguu ina waɗi balɗe sappo e taati, tawi ina waɗi ñaamduuji gaadanteeji, mooɓondiral galleeji, e ñalɗi maantinɗi.